Ba breziliɛn na ɲa ba a ninɛ ba bɛrɛ ça mi kiltir na um sirtu ba karavan ba karavan nɛ bawe we zeremi pɛ yɛ ho brezil wa we mi mu beraso a ba bewɛna hi a lera mi sani don mu'a kiltir nɛ a ba breziliɛn na ta